﻿Eki nkwenda kwegyesa abantu ni ku, kwendeza kwendeza mugyenzi waawe na nokuba nomutima murungi habwokuba obwiire obwingi kushanga omuntu ayine omutima murungi nokwendeza na Mukama nakora ki, namuyamba kugyenda omumeisho, nebintu byeeye kugyenda omumeisho nyowe eki nkugira nti, nebintu bibiri, kwendeza na noku, nokuba nomutima murungi.